<noise> Golantə nəbo fəyo, a bʊmmi a su, yɔtin jino a bʊmmi a su. Naa ja nya dʊ a dou kaya dulli jə you gəm you ja yɔ gəm nəngən a lɔ. Dʊgɔ be ga bum bwenʊ gəm kang. Na jəl a nyani na bwaa ja maa mʊnɨ, be jə tikan tikan yɨmo ja jikan wi bwaagɔ. Na jə wʊnɨ a yəlam na wʊni bə nyuwaka ləmale dakini bə yɨ yɨ bə nyuwaka ləmagɔ dakini. Na ja gun nə kumsili, bwangtən lɔngɔ bə yalka. Na bə yalkai la bə kwiya kuul bənɔ Mi nə jʊnɨ nya nəlle miso jə yɔle dali gən ja yɨ dali gən ja tika gən bəlatəm na jə bəlatəmi ja tika gən bəlatəmi. Mi nə jʊnɨ nyanne na jitəm wi miso jə yɔle ya ja nyan ja jikan wigɨ. Yɨm bənɔ fou a daani gəmi a bʊm a su nəngɔ bə bum kwaama gəm kangle yal yɔle nən bən kwami gən kwami a bəlabɔ kaajəl a nya bəni. <noise>